Jaenungavi kua tembiu kiraiko oyeapo tembiu ïroɨjava mbaetɨ aikua, erei se jaeva jaeko ipuere yamboaku kua microonda pe, kutiɨgui mas mbaetɨ aikua. Ore como isoseñoreta mbaetɨ kuanunga tembiu rou. Kuako mas karaireta jou